Bëros uncí uleemp bël <hesitation> banjon jooţ mee koowí uncí <hesitation> bëros, ijúsi imul yun ţañ iliyu joon mee. Ajoonjá muntum ţop buwijúsi pëmul kanjúsëran wul wí banjon doonun mee. Má ndank bëros iyí aruka cëli, <noise> bababú cëlani bañaan bëros. mënpíinţ onú kafá amënaţa kënjeej bëros kanjúsëran pur intumu jënţ, irúmaj jënţ tú iwët pëñal. Mëndeela uwayanku ndasomanku ofëriyanku mëmpurësir pënjeej bëros kanjúsëna. Kon bëros ţínj bank emporëntans ţí ulef iñaan, ţí pënjënţ muntum iñaan waw. Cíwun uleemp bëros. <noise>